Doom-aadama, bi ngaay ñów, bi ngaay juddu si àddina, ñingi la teeru di la toppatoo be nga mag, yaa ngi gis. Mun loo mun loo dem ba mag nga tiye sa boppa si nit ñi. Doo mun a defek nit ñi munta am déedéet, te bu ngay, booy dee tam nit ñi ñoo lay mujje, ñoo lay toppatoo balaa ke nga dem. Munoo defal sa boppa dara. Kon doom-aadama foo mun di nekk yahaak doomi aadama yi la. Doo mun a tiye sa boppa si doom-aadama yi. Loolu mënta am. Ku la ko wax waxula dëgg, mënta am. Waaw loolu mënta am.